هو في المسلسل بتاع الكارتون <noise> اللي هو افاتار كان بيتحكم في كل حاجه تقريبا <hesitation> فالميه كانت بتطفي النار فالميه هتبقي احسن طبعا، الميه بتعمل قوه، النار مهمه طبعا وخطيره بس النار هتتحكم في الميه هتطفي النار، فالنار هتبقي احسن فاتحكم في الميه احسن.